Fômba fandrahoagna hanigna magnintsigny anatinà micrô-ôndy ,alainao i-hanigna io anaty lasiety antsofotrignao anaty micrô-ôndy akao ,microô-ôndy amin'izeo mihodigny tany amin-gny trano a-lasiety anatigny akao ,i-raha io amin'izey mandefa hafanagna be ky mbô hampafagna i-hanigny ataognao anatigny akao.